G.P.S. ti te hi tsu hei motora te poni se, phonea te poni se kan nda te ian ia, bikea te poni se hei til an mi ho i nan ru guna ian hei kan G.P.S. fa'a nga kan enti ian ia ko ian hei om ti te hi kil bo ti te hi kan zong te ian tori na ni boka. Kan ta'an hei G.P.S. mona te hi tsu atlo'o klema ian ia hei kan ta'an poni se kan tso'n kua ta'an poni se mi nda'ng ho te ta'an motora te an bo'o huna ian hei mang kan zong tso'a ki na tori na boka ni.